À nòtte no me riësce de dormî ciù de sëi oe. Ghe son di giorni che no dòrmo ciù de quattro ò çinque oe e tante òtte manco de fia. Mi penso che dovieiva dormî un pö de ciù sensa addesciâme into mezo da nòtte. Me vëgne da dî che armeno eutt'oe quando no ti devi ïsâ pe anâ à louâ.